Ma Mekiko, ʻano māloʻo wela a maʻū no ka makahiki holoʻokoʻa, a pēlā wale ʻo Mekiko no kēia mau kau ʻea. A laila ma o ka wā hāʻulelau hele ke au e hoʻomaka a ua nui akā ʻaʻole ikaika.